Toh nyè nhara ndèva zaman ga'ah mutsiya sa ngets ya sa skwi ndè man èwai sa ai daf saluwa maf'n daw daw gedsa ahn ndirzlasa ah nlak nhutsud anta n'nter dadi nenga kuma abaya nasa man eh ngwotsa makabaw ntè gèd'dai sa un nasa an nas kam sam man èh ntèr dadi nènga nasa sai nlak nhutsud'sa arai nte gada ntaya kam nlin nlin nte nduvga a dèba nti nlèk ntè ntè nga nte nlek mbera nga gada nga nta'nan nga nta'nan ba sai mana nga nkudi nva sakwa ndzenga aman lokachin man nga ntudeb kam nta nteng sunga nlek nhwutsud ngasa ah lek daw nga nteva sa kata nga ndow kam vunga mbarizl'a skwa ba ndzenga bi nlin nlinga to zamani nga gada nga mbuznga lek mbar, ai gwoda ngwots mavar dawsa kam nhel'nhella n'daiga nta nduvgai'nya.